Sasa sandiza nyasaye, nyasaye nimulai, ndali mulwale, mulwalwe muramanu uvula kuvuka ndikonyanga hangoni shindu shosi, yaangoni, ndasingwangwa ndafwalwa inguri, ndafwalanga inguvu inze mwene tawe, rafwala, inguvu vasinganga, khari kwikonya na kuzia muchua vwari vadingu, khari kukora shindu shosi vwari vudinyu, ku sandizanga nyasaye, vulwale vwagwa kuinze vulwale vatingu, khari inze ndari za mwana mukhana mulai, ndava za mundu mukari munzu wa mundu mulai, vulwale vwagwa kuinzi vulwale kwa istroke, vulwale vutamanu, vulwale vwandumula, ndasamagana naremaa, ndafwafwalaa, nyala kujenda mba, munua kwalemaa, nyara kusingira mba, nyala kumoromaa mba, na vuzwa sadizua nyasaye nuhandi kunyasaye, nyasaye numulai, mbolanga nyasaye weru nimulai mboleranga vandu musandize nyasaye, nyasaye ni mundu mulai, yanduliza avandu adinyi yuinze mwana wa mundu yali avulee kundurizao tuwe. Shicha inze uyundagwa za kabisa ndaloleka shindamoloma tawe, ndaloleka khandi shinyala kuvaa mundu, wishivala ishi tawe, shindarukunga mulirova yuvu tuwe khandi shavandola ku tuwe, lakini nyasaye, nyasaye nimindu mulai, yandunduliza avundu atinyu nuundi nyala kumoloma. Nyalakwisinga, nyalakwikonya, nyala kujenda mwene nzi muucho, nyala luteka shukulia nyala kwisinga, nyala kufwala inguvu, nyala kukola igasi yanje, nyalakuvaa na vasanje novwali vudinyu sana. Khari kujenda vwali vutingu sana khali kwikara, ku sandiza nyasaye uyu mweza lugeli ni mundu mulai ni mundu nyasaye ni nyasaye vandu vosi khusuviva kinu nyasaye, nyasaye akugolla magali gari kuzee vana va vandu kunyara kurora tawe. Kumukariurikizirangeluyeli nyasaye weru ni mulai ndayanza, nyasaye ndizominywanga vuduku na mbasu, mborekanga nyasaye asante, mugaru mziranga layeli lugali nyasaye ni mundu mulai nyasaye, nusuvilla nyasaye akakukonya ga wenyanga; nusuvilla nyasaye, nyasaye arakuonyinya, nuva mulwale, nuva nizishida nusuvire nyasaye, nyasaye nimulai, nyasaye anyata ga binadamu anyata. Ku sandizanga nyasaye, nyasaye nimulai, nyasaye yanduliza avundu adinyu, humbula kunya, lakini musandizanga mwitsominyanga muheza lugali ichai; nugwa mavere.